<hesitation> פון די חיות וואס לויפן שנעל, זענען דא, א לייב איז זייער שנעלער חי'ס און א זיברא זענען זייער שנעלע חיות, שטאטע חיות זענען טורטעל'ס זענען זייער שטאט, <hesitation> נאכדעם אינסעיקט'ס זענען אויך פון די שטאטע חיות.